Mi d'ezercisi fisich atualment ades ën fazu poch, 'na volta giügavu a balun, andazìa andazìa fe alenament due volte a la zman-a e pöi la düminica fazìu la partìa vera e propria, pöi i s'truvavu magari për fe d'autre partì cun d'amis o ai sempre giügà a balun comuncue e auti sport si ai giügà ën poch a tennis ën po d'ure e basta